Io in koó lu'ulu janani luuxi luuxi ndii io ingaxi ja nani tembolocate xuuka'ontiundo jia tati io tiuku kodi jiani io chaka chaka io jiaa nuun io ndiute.